Aminay agny moa zany da gne pistache avao e tena malaza aminay agny fa, gne pistaches-mbazaha: noix de pécan, noix de cajoux, noisettes, zay zao e tena hitako ame sakafo, ankoatran'izay sy de lalako loatry, rasy e mivandy.